тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
қайырлы күн қымбатты менің подкастымның тыңдармандары
менімен бірге соңғы айлар бойы болып подкастымды тұрақты түрде тыңдап жүргеніңізге үлкен рахмет
сіздердің сенімдеріңізге назарларыңызға бөлген уақыттарыңызға сондай шексіз қуаныштымын
және де осылай мені тұрақты түрде қолдап жүргендеріңіз болашақ подкасттарым үшін үлкен мотивация
және жаңа жазылатын ойларым үшін ертерек беріліп қойған несие деп ойлаймын
енді бүгін біз қандай тақырыпты талқылаймыз деген сұраққа келсек бұл өте бір қызықты тақырып деп ойлаймын
себебі подкастымыздың атымен тұспа тұс келеді
соңғы айлар бойы біраз әртүрлі көңіл күй бақыттылық осы і қазіргі сәтте өмір сүру деген тақырыпты талқыласақ енді подкастымыздың негізгі тақырыбы тамаша жыл мақсаттарға қайтып оралатын кез де жеткен сияқты деп ойлаймын
төккен күннің нұрымен сүйеді беттен еркелете
көктем шуағын төккен жердің жүзіне күлімдеп жеткен көркем
жылдың басында осы жылды тамаша жыл деп өткізіп биылғы жылға ең керемет ең тамаша мақсаттар қойғанымыз есіңізде ме
әрине жаңа жылда жаңа өмір бастап өміріміздің белгілі бір бөліктеріне өзгерістер енгізу деген ол таңсық нәрсе емес
себебі біз әрқашан оң жаққа қарай өзгертіп өзіміздің идеалды нұсқамызды і өмірге алып келгіміз келеді
солардың ішінде әсіресе салмақты азайту жаттығу жасау немесе і ағылшын тілін жетік меңгеру деген сияқты мақсаттар әрқайсымыздың жоспарымыздың ішінде болған шығар
өкінішке орай дәл сол жоспарлар жылдар өте қайта қайта біздің жоспарымызға қайта қайта шыға береді
мысалға биылғы екі мың он алтыншы жылы жазған менің жоспарларымның біраз бөлігі екі мың бесінші жылғы жоспар екі мың он бесінші жылғы жоспарымның ішінде де болған
иә шыдамдылық құласаң да қайтадан сол мақсатты қайтадан өзіңнің мақсаттарынның жоғарғы бөлігіне алып келіп қою қуанарлық шыдамдылығыңызды мақтанатын тіпті қол шапалақтайтын жағдай
алайда неліктен біз қайта қайта бір мақсаттарды қайта қайта өзіміздің алдымызға қоя береміз
неге біз жеңіле береміз
оның себебі неде
неге біз бір жоспарды қойып қоямыз да соңына дейін жеткізбей кетеміз
бұл подкаст тамаша жылда тамаша жоспарлар қойып алайда жоспарларының бір бөлігін ұмытып кеткен немесе істеуге ерініп жүрген адамдарға арналады
дәл мен сияқты
егер де сіз супер тиімді адам болсаңыз бұл подкаст сізге арналмаған
әзірше өшіре тұрыңыз
клиникалық психология журналында жарияланған джон норкос пен оның әріптестерінің мақаласында жылына шамамен елу процент адам өздеріне жаңа жоспарлар қояды яғни жаңа резолюциялар қояды
әсіресе сол мақсаттардың ішінде ең көп кездесетіндер ол салмақты азайту жаттығу жасауды бастау темекі шегуді тоқтату ыыы дұрыс ақшаны басқару және де қарыздан құтылу
ендігі мен жалған күлмеске жасымдыға еш көнбеске
канададағы келт университетінің психология профессоры тимоти петчелдің айтуына қараған кезде жаңа жылда жаңа мақсаттар қою ол мәдени прокрастинацияның бір түрі болып табылады
яғни өзіңді қайта жасауға ұмтылудың бір түрі
адамдар өздеріне мотивация беру үшін ынталандыру үшін жаңа мақсаттар жаңа резолюциялар қояды
алайда питчелдің айтуы бойынша адамдар сол өздерінің әдеттерін әсіресе жаман әдеттерін өзгертуге дайын болмауы мүмкін
сол дайын емес болуының нәтижесінде оларда жеңілудің үлкен көп ықтималдығы болады деп
мәселен сіз жаңа жылда енді мен тәтті жемеймін деп айтасыз да жаңа резолюция қоясыз
сөйтіп жүз пайыз ііі болды тәтті жемеймін деп барлығын алып тастайсыз
алайда сіз оғанға дейін күніне кем деген кезде үш төрт шоколад бес алты печенье тағы да бір торт жеп жүріп үйренген болсаңыз онда сіз дәл сол айтқанға дейінгі бір күннен кейін міндетті түрде өзгеріп кетпейсіз
яғни сіз оған дайын емессіз
мүмкін бір ай шыдарсыз екі ай шыдарсыз бірақ сол сіздің бұрынғы ойыңыз қайтадан қалпына келуі мүмкін
сондықтан егер дайын болмаса үлкен мақсаттар да қою мүмкін болмайды
тағы да қайта қайта жаңа жоспарлар қойып бірақ оны соңына дейін жеткізбей жеңіле беру немесе өзіміз қойған мақсаттарды орындамаудың бір себебінің бірі бастаған зерттеушілер жалған үміт синдромы арқылы түсіндіреді
яғни біздің ойымызша өз өзімізді өзгерту сондай оңай процесс
сондықтан біз өзіміздің алдымызға мүмкін емес болатын үлкен биік мақсаттар қоямыз
олар адамдардың өткенде болған сәтсіздіктеріне қарамастан сол мақсаттарын қайта қайта қойып қайта қайта өзінің оң жаққа өзгертуді қоймау себебін зерттей келе оған мынандай бірнеше түсіндірулер көрсеткен
біріншіден біздің күтіліміміз өте жоғары
біз өте жоғары нәтиже күтеміз
екіншіден біз нәтижеге тез қол жеткізуге болады деп ойлаймыз
үшіншіден нәтижелерге қол жеткізу процессі оңай деп ойлаймыз
төртіншіден өзіміздің өзгертулерге қабілеттілігіміз яғни сол өзгерістерге шыдамдылығымыз өте жоғары деп ойлаймыз
және бесіншіден сол өзгерістерді өмірімізге алып келе бізді жүз пайыз басқа жаққа қарай бұрады өзгертеді ойдамыз
егер де жаңа жылдың басында қойған мақсаттарыңыздың кейбір бөліктерін орындамасаңыз немесе орындауды ұмытып жүрген болсаңыз онда өзіңізге неге деген сұрақты қойып көріңіз
дәл осы тұстан бастап мақсатымызды соған лайықтап өзгертейік
себебі жалған үміттер бізді бірнеше күн мақсатымызға лайықтап жұмыс істеткізсе де біраз уақыттан кейін олар бізді адастырады
ал шынайы үміт яғни шынайы өмірге лайықтылған өзіміздің мүмкіндігімізді ескере отырып жасалған мақсаттар ол көбірек уақыт өмір сүреді
дәл осы тұста фейсбуктің негізін салушы марк цукербергтің жыл сайын қоятын жоспарларын есімізге алайық
ол екі мың он алтыншы жылы үш жүз алпыс бес миль жүгіретіндігі туралы жазған болатын
үш жүз алпыс бес миль дегеніміз ол километрмен бес жүз сексен бес километр
яғни былай қарап қарасақ өте үлкен қашықтық
тіпті он шақты марафонның қашықтығымен бірдей
бір көргеннен кейін оны көпшілігіміз ойлауымыз мүмкін бұл бес жүз сексен бес километрді қалай жүгіріп шығасың
оған қандай үлкен шыдамдылық керек деп
алайда ары қарай марктың жазбасын оқысақ ол жазады мен күніне бір миль жүгіремін
яғни ол бір жарым километрдей
бір миль жүгіремін
нәтижесінде үш жүз алпыс бес күнде үш жүз алпыс бес миль жүгіремін деп
сөйтіп күніне бір жарым километр жүгірудің өзінде ол бір жылда бес жүз сексен километрдей жүгіреді
сондықтан бұл жерде біз марктің өзінің үлкен амбициозный мақсатын кішкентай кішкентай бөліктерге бөлу арқылы олардың орындалу ықтималдылығын арттырып жатқандығын байқаймыз
себебі бір күнде бір жылда бес жүз сексен жүгіремін деген орнына күніне бір жарым километр жүгіремін деген сондай оңай естіледі және оны орындау оңайырақ
біз адам баласы болғандықтан жеңілгенді ұнатпаймыз
сондықтан сол бір мақсаттар біздің блокнотымыздан апталар айлар жылдар бойы түспей қоюы мүмкін
себебі біз сол мақсатқа жеткіміз келеді
біздің жанымыз қалайды
бірақ содан жеңіліп қайта қайта тұрып жаңа план қойып қайтадан жеңіле бергенше одан да өзіміздің жеңіле беру ықтималдығымызды азайтып жеңілуді тоқтатайық
ол үшін үлкен жоғары амбициозный пландардан гөрі кішкентай ұсақ өзіміз орындай алатын шынайы мақсаттар қоюды әдетке айналдырайық
себебі біз үлкен істерді ұсақ бөліктерге қойсақ оларды орындау ықтималдығымыз да артады
және біз ақырындап бір күні емес дәл бүгіннен бастап жеңістің кішкентай кішкентай порцияларын дәмін тата бастаймыз
сонымен ііі жеңісті күндеріңіз көп болсын
барлық бастаған істеріңіз алға қарай баса берсін
келесі подкастта кездескенше
сіз тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
подкастымды тыңдағаныңызға үлкен үлкен рахмет
егер де сіз әлі вконтактеден тыңдап жатсаңыз онда міндетті түрде аппстор немесе плеймеаркеттен подкаст қосымшасын көшіріп ішінен тамаша жыл ды іздеп тауып оған жазылу батырмасын басып күнделікті менің подкасттарымды уақытылы тыңдай аласыз
сонымен қатар әлеуметтік желі вконтакте фейсбук инстаграм желілерінің барлығында бармыз
менімен бірге байланыста болып подкасттарым туралы ойыңызды білдірсеңіз өте қуанар едім
биылғы жылға қандай мақсаттар қойдыңыз және сол мақсаттарды орындалу жоспарларыңыз қалай болып жатыр
мен үшін бәрі қызықты
және мен үшін бәрі таңсық
бірге дамиық
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа